जश हमारे डार्के फाल ए। आम, एसईओ, केडे, अमृत, पपीते या सैंट्रे। ताराबुज, अंगुर, नाशपति, लाईची या बहुत ही सारे ए। मुझ सबसे ज्यादा हमारे अंधेरे में अमृत ए।